Ny fomba fanaovana saosy vinaingitra amin'ny salady: alaina ny menaka, sira, vinaingitra ary ny tongolo, tetehana madinika tsara ny tongolo, avy eo araraka ny menaka atao roa sotro, ny vinaingitra atao iray sotro ary ny sira arak'izay mampety azy, avy eo afangaro tsara de arotsaka amin'ny salady.